Kɔlɔmbia yuranɛ ovɛ yi a woro we guebin, woro we guebin, ɛhh benɛ a wewia ,wɛwia mibin matete ho tanu yamu, pinpinza we uwe bin. Donke to bunna a o yi va ba tun to owe min han vɛwa ahan boni matete.